Na̱ne̱núwíin mangaa iná rí maxa, iná rí maxa ni̱ju̱mu̱ꞌ ríí ñajuun ne̱ xi̱ndxáma rá, ixi̱kafé rá, náwa̱ꞌ rá, e̱ste̱e̱, ixe̱ ndúdiin rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> ra̱xa̱ rá, ra̱xa̱ lemóo rá, ixi̱ láxa̱ rá. <noise> phú ríga̱ mbaꞌa ma̱ndaꞌkho iná rá maxaꞌ, náwa̱ꞌ mangaa, ixe̱ limóo ga̱nꞌ mangaa, ixe̱ limóo dulce mangaa maxa mangaa. Ixe̱ láxa̱ rá, ixe̱ re̱ꞌe̱ mangaa rí maxaꞌ. <hesitation> xúgíí ixi̱ rí géꞌdoo inúu maxa ne̱, maxa júba̱ mangaa, i̱wa̱á ído̱ rí na̱ꞌkha̱a ruꞌwa rá, maxaꞌ, maxa xúgíí iná. <hesitation> iná xe̱ napho, iná xi̱ndúdiin, <hesitation> inúu re̱ꞌe̱ rosa mangaa maxa ne̱ mangaa, ya̱ꞌwo̱ mangaa maxa ya̱ꞌwo̱ mangaa, ríga̱ mbaꞌa inii ya̱ꞌwo̱, ya̱ꞌwo̱ ru̱wá maxaꞌ, ya̱ꞌwo̱ waba mangaa, xto̱o̱ mangaa maxa mangaa. <noise>